leddi Japan ni hamɓe ma ɓe ɗon mari nyamdu sosai, aran ni ɓe ɗon waɗa nyamdu be malori, be takai, be liɗɗi be kusel ɓe ɗon viya ɗum go'han bo ɓe ɗon naftira be nyamdu, ɓe ɗon naftira be kujeji nder ndiyam bana liɗɗi, bana pa'ɓi, bana ngarke, pat ko sha'fi nyamdu nder ndiyam hanjum ma ɓe ɗon defa ɓe ɗon nyama, bo ɓe ɗo mari nyamdu maɓɓe fe're je ɓe nyama ta ɗum ɗon bana taliya, supperggetti be macaroni, ɓe ɗo viya ɗum ramen, sannanbo wo'di nyamdu maɓɓe fe're je ɓe hauta tata be liɗɗi un tan, kokuma liɗɗi tan ko <hesitation> kusel tan kokuma malori un tan ,ɓe hauta be alayyahoji ha nder ɓe ɗon viya ɗum rento ko remto.